Gn'asipiratera zao da karazana <hesitation> zavatry izy hitrognagny loto fa misy tuyau lavabe zay zany ao aminazy da igny zany gn'asofoky ame loto, da misy zavatra miodina ao misinto amle loto ahisy amina toerakafa izay zany e fahafantarako enazy.